Ny vata grille-pain aloha zany de fitaovana mandeha amin'ny herinaratra koa izy io, de ny fomba fiasana zany arak'izay anarany izay a, de ny mofo no atsofoka ao, atsofoka ao le mofo a de misy zavatra tsindriana zay, de midina ao le mofo, de rehefa mafana iny moa zany le mofo de mikarepoka, de mitsambikina avy any le mofo mivoaka avy ao anatin'le m- vata.